ओवन में सब्जी भूनण खातर, सब पहिला सब्जी ने बढ़िया साफ कर, छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेनू। फेर ई काटी हुई सब्जी ने एक बर्तन में राख, ऊपर स थोड़ा तेल, नमक, मिर्च अने मसाला मिलाव। ओवन ने दो सौ डिग्री सेल्सियस तक गरम कड़ी लेनू। सब्जी ने ट्रे में फैला दे अने पच्चीस मिनट तक भुनो। बीच-बीच में हिलावे सै, ताकि सब तरफ पक जावे। सब्जी सुनहरी अने कुरकुरी होण पर निकाल ले। ई तरीका स्वाद अने पोषण बरकरार रायज़।